Viioligaq om sääne lugu, et ku sa puugnaga viiolit mängit, nakkasõq viiolikeeleq vibriirmä jaa hellü tegemä. Ja sis viioli helükast nakkas hellü kõvõmbs tegemä.